L'elifanti usa la prubosciti comu nuatri usamu lu vrazzu e li manu. Pi mezzu di stu granni nasu longu, l'elifanti ci mancia, ci vivi e macari si difenni. Iu st'armali giganti l'haiu vistu sulu a lu circu di Moira Orfei ddi voti chi ci purtai a li mei figghi quannu eranu nicareddi. Iddi si divirtianu e macari puru nuatri granni. Pi lu restu nun pozzu dirivi chiù nenti.